Ikitena bete hewan tuo diwae nakke jo tassi deng kepiting, deng gurita, deng bongko, deng asu tasi, deng nyarang tasi, deng u ula tasi, deng ubur-ubur, deng rumpu laut, deng deng pito deng buaya, deng jo sungai, deng duka deng duka bongko, deng duka kapiting deng duka ula wai.